Las ambulancias son pos carruchas inseñás palas pressonas adolecías o enfermas trasportal.. Assinque sonin mu emportantis pal atendimientu méicu, craru, possimenti en sitacionis d'estas que una propia no ancança ala residencia. Porque hueraparti lleval-ti ala residencia pos tamién vienin aviás con estrumentus i aparatus que te puein salval mesmu enantis d'aportal al espital. Assinque arrehazi-ti deque sientias la serena!